Katondo ndina katuka injuku vyalo inayui kuvyalo inji ngombigazi inaombikazi inawela, inawe ina pitu kukanisa injim msifu Mungu muku kumuabudu ninawe lapapu kukanisa inayu kuya inji kuyai- kuyaumistoli naya rafiki yane basi usiku uki <hesitation> usiku ndiwa fika nina ikiwa yalala